اتمنى لو اني اقدر <hesitation> اجرا افكار الناس اعرف كيف يفكرون <hesitation> ايش يدور في بالهم <hesitation> كيف ينظرون لي? وش النظرة اللي ينظرون لي فيها? اتمنى والله لو عندي هذه ال هذه القدرة عشان اعرف كل واحد يعني ايش يتمنى لي ايش ما يتمنى لي? <hesitation> هل مثلا <hesitation> يحبني ما يحبني يدعي انه يحبني <hesitation> ودي لو تكون عندي هذي المهارة